Wen rech xtch'ij ri tya'j qe qequuk' k'olik ri jun k'olb'al li e k'olb'al li qtij la golosiin kujcha'qe chee pur yolb'al moos e qyo'k chpom o xuq qya'qaaj chpom wu rk'olb'al helado kya'qaaj chpom ri tya'j kirch'ij nim kirch'ij ri tya'j i si qal xuq qqb'an chikchi' qmekeen wu tya'j qya'nken xe'la'mina, xe'lámina entons ri tya'jlachi'kirch'iij nim tyeemp kic ch'iij ri tya'j más rech kirch'ij tya'j ke xtyo'k kepli qb'ij pri ryolb'al moos refrigeradora cha'pur yolb'al moos no'j ri qe qyo'k la'chi'chpom rech xtch'ij tya'j rech kjib'q'iij a la viid rech ri tch'ij nelo chri ty'aj rech jun iik' xtk'ob'ik chpom qa qatz kirmloj rexamlew kun xaq keri' xtchugrik ri tya'j xaq keri' xtqya'n hay dios xtchugrik ri yya'j ke ri resamlew xtyo'k rchaq kujcha'qe chee i qa utz chikchi' rtijik xtchugrik ri tya'j a kon taq qk'ol ri tya'j pk'olb'al a wa'chi' keel tew, ke tew chpom a kirch'iij ri tya'j hasta rech jun iik' kirch'ij ri tya'j xtiq yo'k ajwi' wu resst tya'j ajwi' wu reest chwa'q kb'ej toviiy xtiq tiij kun utz toviiy.